forsetafrú heimsótti fyrir stuttu flóttamannabúðir í Jórdaníu en þar var hún á vegum

hjálparstarfi í búðunum hún segir að enga uppgjöf hafi verið að finna hjá konunum þær hafi verið staðráðnar í að búa sér og börnum sínum betra líf Baldvin ræddi við og Evu Maríu Jónsdóttur verndara UN Women á Íslandi velkomnar í Kastljós takk takk elíza ef við byrjum var það að fara þarna út þetta var mjög lærdómsríkt þetta var mikill mikill heiður

að geta komið þangað og hitta kláru konur

í þessum búðum voru þær öðruvísi verri hugsanlega en en þú áttir von á áður en þú fórst af stað ég

of mikið hvernig hvernig þetta væri ég var búin að sjá nokkrar myndir á YouTube en

að upplifa það hvernig þetta er að sjálfsögðu mjög heitt þar en samt getur verið kalt á nóttunni þegar við vorum að fara í fyrsta sinn búðirnar og þau voru að kynna hvað væri til þar þeir voru mjög stoltir

á dag og þetta er að breytast en

kom

er hversu stórt þetta er þú Elísa áttir við við unga konu í flóttamannabúðunum

ég segi auðvitað hún var að segja mér þegar hún

kann að tjá sig svo vel og þið heyrið hversu vel hún talar læra ensku hún sagði mér að þau voru að hugsa fyrst að

það það var en hún er búin að læra hún elskar að lesa les Miserables bókina og hún sagði mér að

stærstu skilaboðin sem hún vildi senda hversu fallegt og

gott land Sýrland var og hún hlakkaði svo mikið til að fara aftur þegar það er öruggt

en maður veit ekki hvað stelpu sem er samt svo klár og getur gert svo margt þarf bara tækifæri til Eva María þetta starf sem er sem er unnið í þessum búðum geturðu geturðu lýst því aðeins fyrir okkur hvað það er nákvæmlega sem sem fer þarna fram það eru fjöldamörg hjálparsamtök þarna en Women er aðallega að hugsa um konurnar og þar af leiðandi börnin dálítið líka vegna þess að konur sem koma kannski einar eftir að hafa lent í stríðsátökum í landinu sínu Sýrlandi jafnvel horft upp á syni sína eða menn sína

þær oft á tíðum löbbuðu yfir landamærin og komu til Sýrlands

börn á sitt hvorri mjöðminni og þær koma þarna inn og hafa í rauninni ekkert að gera það er búið að setja upp tjald fyrir þær til að byrja með en vakna jú til að sinna börnunum en þú hefur engan stað til að fara á þú þekkir kannski engan öll lífsgæði sem við teljum sjálfsögð það var eitt af því sem

sláandi eins og vatn ekki sjálfsagt og er af mjög skornum skammti og það sem þær geta gert

að fá starf og síðan geturðu mætt á ákveðinn stað og þar er samfélag sem tekur á móti þér það eru konur í svipaðri stöðu og samfélag sem styður þig áfram og þú getur meir að segja gert eitthvað með höndunum og

fengið laun fyrir þetta og fyrir þessi laun geturðu mögulega eygt einhverja von um að aðstæður þínar breytist í framtíðinni

ekki alltaf upp í tilgangsleysi getum við aðeins talað meira um öryggið í búðunum því ég held að margir hafi þá mynd einhvern veginn að kominn á svona stað að þá taki eitthvað betra við en sérstaklega í tilfelli kvenna er það ekkert endilega raunin nei þær náttúrulega eru ef þú hefur

í tilverunni og ert bara að reika um þá ertu ekki öruggur og það sem kom okkur

á óvart var að okkur var bókstaflega hent út úr búðunum klukkan þrjú sérstaklega eru konur og stúlkur og börn á flótta mjög viðkvæm fyrir því að verða fyrir ofbeldi verða fyrir kynferðisofbeldi og það er þetta fólk sem þarf meiri vernd en ella það getur oft ekki varið sig sjálft það kannski kannski kom svolítið á óvart hjá mér að þær voru ekki þar bara að bíða bíða þangað til þær

heim eða bíða gerðist þær eru að gera eitthvað með tímann þegar þær eru að læra og þær

að það sem þær læra núna geta

notað í framtíðinni og þær eru búnar ég veit að þær geta notað það líka þegar þær vonandi sem fyrst geta farið aftur heim það er svolítið auðvelt að

er ónýtur tími þar sem við erum flóttamenn og allt er ömurlegt en jafnvel þessi tími fer ekki forgörðum þær eru að nýta hann til þess að styrkja sig að taka þátt í uppbyggingu Sýrlands ef einhvern tímann linnir stríðinu þær eru að búa sig undir það eftir að hafa heimsótt svona búðir hvaða tilfinningu

og bjartsýni yfir því

að það sé kannski hægt að hjálpa öllum maður vonar það

að allt sem við getum

getur hjálpað margt smátt gerir smátt gerir eitt stórt og ekki gleyma þeim það var

ekki gleyma mér ekki gleyma mér það eru kannski ágæt orð til að til að hafa í huga svona í lokin Eva María og Reid þakka ykkur kærlega fyrir komuna í Kastljós takk þá förum við yfir í allt annað í kvöld hefur göngu sína nýr fréttaskýringaþáttur á RÚV Kveikur þau Þóra Arnórsdóttir og Ingólfur Bjarni Sigfússon eru meðal umsjónarmanna þáttarins og ætla að fara stuttlega yfir það með okkur við hverju áhorfendur megi búast í fyrsta þætti verður annars vegar stutt umfjöllun um en hins vegar töluvert mannlegra mál sjáum hér stutt brot þegar ég stend í eldhúshurðinni og sé að hann stendur við kaffiborð hjá pabba sínum missir fæturna undir það og skellur á hnakkann eins og maður myndi detta á svelli engin engin viðstaða hann þegar upp kemur grunur um að barn hafi verið beitt ofbeldi af ástvini sínum er það mikið álag á fjölskyldu og þá er reynt að nálgast málið af eins miklu meðalhófi

og okkur er kostur þegar barnaverndaryfirvöld eru ábyrg fyrir inngripum sem hafa þetta alvarlegar og víðtækar afleiðingar fyrir stúlku eins og þessa telur undirrituð

alvarlega brotalöm vera í meðferð og úrvinnslu barnaverndarmála hér á landi sem vert er að vekja athygli á og ekki síður betrumbæta það hefði ekki þurft að valda okkur öllum þessum skaða af því að efnislega var málið alltaf það sama líka þegar við komum heim barnaverndin hún rækti ekki sitt sjálfstæða hlutverk hún lét bara lögreglu ráða

sammála Barnaverndarstofu um það sem þeir segja en við bara lútum niðurstöðunni ég sé þetta þannig að ríkislögmaður og Barnaverndarstofa séu með þessu að viðurkenna að kerfið á ekki að virka svona það á ekki að geta gert að foreldrar lendi í tannhjólum kerfis sem étur þau lifandi og spýtir þeim út úr sér mölbrotnum það á ekki að vera þannig velkomin bæði tvö takk þarna sjáum við brot úr þætti kvöldsins Þóra þú kannski segir okkur örlítið um hvað þetta mál snýst já ég ætla kannski ekki að rekja það í löngu máli en þetta er sláandi mál og

við fjöllum um það er að því er lokið ríkislögmaður er búinn að úrskurða foreldrunum bætur og það er hægt að sannreyna það sem þarna

með gögnum og öðru í öðru lagi þá er þetta eitthvað sem getur komið fyrir allar fjölskyldur allar barnafjölskyldur það sem kom fyrir þessa fjölskyldu og í þriðja lagi þá eru orð til alls fyrst ef þú skapar umræðu þá er líklegra að það séu gerðar úrbætur það sem aflaga og úrskeiðis fór að það það leiði þá til þess að það gerist ekki hlutverk og svo

ég held að það viti það allir það er

kannski skylda okkar

aðgang að þessum gögnum að að segja lítillega frá þessum íslenska vinkli sem þar er að finna og gerum það á snyrtilegan hátt en þetta er bara fyrsti þáttur það hefur verið beðið lengi eftir svona fréttaskýringarþætti við hverju mega áhorfendur alls konar

það er að segja við reynum að setja málið í samhengi

erum ekkert að finna upp hjólið held ég en við ætlum að reyna að gera gott hjól og málin sem við erum að vinna í fyrir næstu viku eru allt öðruvísi en málin sem eru í þættinum í dag og sama gildir um þáttinn sem er

þetta verður fjölbreytt en auðvitað byggir þetta líka á því að við fáum viðbrögð og ábendingar frá almenningi því að við vöknuðum ekki einn

og vissum allt okkur er bent á eitthvað sem er þess virði að skoða og það ætlum

líka allt í lagi að benda á það

við reiknum ekki með því að það setjist allir niður á þriðjudögum klukkan tuttugu

þetta er mikið á vefnum sjónvarpsþátturinn er eitt og hann fer í bútum á vefinn og þar er ítarefni og hægt að hafa samband við okkur og þar er eftirfylgni líka líka já það er hægt að hlusta á þáttinn í

það er hægt að

af honum og maður vill það eru lengri útgáfur af viðtölum og svo framvegis þannig að það er ekki bara þessi eini sjónvarpsáttur heldur öll umgjörðin í kringum

náttúrulega samfélagsmiðlar og allt því sem fylgir

sem vilja hafa samband og koma málum á framfæri hvað gera þeir verður tilbúin eftir smástund og svo er hægt að senda okkur hefðbundinn tölvupóst á kveikur hjá punktur is til dæmis og svo verða fleiri gáttir opnaðar til þess að senda okkur athyglisverð gögn innan tíðar einmitt fyrsti þáttur í kvöld klukkan hvað

einn fimmtán hefst hann hérna á RÚV gott mál takk kærlega fyrir

árum saman hafði Jóhannes Kristjánsson lifibrauð af því að herma eftir stjórnmálamönnum á borð við Guðna Ágústsson fyrrverandi landbúnaðarráðherra þegar Guðni hætti í pólitík vildi hann hins vegar fá sína sneið af kökunni þeir ferðast nú saman um með

og orginalinn og segja mikilvægt að gleyma ekki húmornum í pólitíkinni og við

Jóhanna Sigurðardóttir sátum saman í heilan vetur og ég get sagt í þennan hóp hún er ekki nærri því eins leiðinleg og hún lítur út fyrir að vera sýninguna kalla þeir þar sem þjóðsögum gamanmáli þeir hafa ferðast um allt land með sýninguna og efnistökin breytast lítið eitt í takt við stað og stund

ég hefði aldrei verið svona lengi þingmaður eða ráðherra nema af því að Jóhannes hermdi eftir mér og sennilega Ólafur Ragnar hefði aldrei orðið svona vinsæll nema af því að

en

verður þannig til að þegar ég var í pólitík og upp á mitt besta hvenær sem ég hringdi jafnvel í systkini mín og nánustu ættingja svo ég tali nú ekki um kjósendur og landsmenn

alltaf á varðbergi og eru enn svo sögðu þau varúð hvor er þetta nú

hann hann er miðill fórnarlambið kemur jafnvel

inn í herðarnar svo kemur fórnarlambið út um andlitið og svo þessi einstaki hæfileiki að ná röddinni og

axlirnar og fæturnar mér verður að líða eins og þeim sem ég er að herma herma eftir þá fæ ég sömu hugsun og þá gengur betur að með einum eða öðrum hætti síðan kemur Ísafjörður þá kemur ein vestfirska konan með þennan svaka

svona kellingin hún er sjötíu og níu ára ja þú ert búin að skattleggja ellilaunin svo mikið Jóhannes á fjörutíu ára leiklistarafmæli um þessar mundir sem meðal annars er tilefni sýningarinnar hann fór snemma að þjálfa hæfnina til að herma eftir og hefur gegnum ferilinn líkt eftir nánast öllum helstu ráðamönnum þjóðarinnar grænmeti ég man þegar ég sá papriku í fyrsta skipti og veistu það þegar ég var í þinginu og á þessum tíma þegar stjórnmálin voru svona skemmtileg þá voru allir stjórnmálamenn sem vildu ná í gegnum það að verða frægir að Jóhannes hermdi eftir þeim Sigmund teiknaði þá og þeir kæmust í Spaugstofuna þá voru þeir alveg öruggir þá voru þeir orðnir skemmtilegir þá var gaman að segja sögur af þeim ef þeir ekki komust þetta þá bara féllu þeir út af þingi ég er sonur Ágústar frá

sagði ég hann á sextán börn sagði ég við Halldór Blöndal eftir fimm hundruð ár verða allir Íslendingar undan Ágústi frá Brúnastöðum þá bað Halldór Blöndal

að hjálpa sér vantar allan húmor í pólitík í dag Guðni var að spyrja mig sko já ég þarf oft að svara fyrir þig hef gert í hundrað ár hún hvarf dálítið stjórnmálamennirnir þurfa að koma með hana aftur inn því voru uppistand hér áður fyrr sá sem átti snjallasta svarið fékk klappið eða var hlegið hann var hetja Ólafur Thors til dæmis það er svolítið óvænt að það verði til vinátta á milli

fjallar þessi sýning að einhverju leyti um ykkar samband jú ég segi auðvitað frá því að ég hefði getað sent

hvaða fund sem var bara klætt hann í almennileg föt það hefðu allir

því hann er svo líkur mér meira að segja mamma hans hún tók feil á mér og honum kyssti mig en fyrir hverja er þessi sýning Jóhannes þetta er bara fyrir alveg frá fimmtán ára upp í nírætt það

er aldurinn á þessu og við

markhóp bara fólk kemur

þetta sé fyrir nírætt fólk

það kemur þá er það ánægðasta fólkið það er dálítið skrítið næstu sýningar þeirra félaga verða í Iðnó en Kolbrá Bragadóttir myndlistarkona og

konum sem prýða veggi líkamsræktarstöðvarinnar World

í Laugum hún fékk því leyfi til að mála mynd af móðurlífi kvenna á vegginn beint fyrir framan

ég er að mála móðurlíf á vegginn

á torginu og svo eru sæðisfrumur hérna út um

allt og mig langaði taka eitthvað kvenlegt inn eitthvað fallegt þú vinnur þetta fyrir opnum tjöldum hvernig hvernig hefur það verið það er mjög gaman það

stöðugt áreiti fólk er að tala við mig sumir ánægðir og sumir óánægðir og geta bara tekið því og átt samræður er mjög skemmtilegt píkan náttúrulega liggur hérna fyrir utan já einmitt

listaverkið ekki bara loka útgáfan heldur allt ferlið hvernig viðbrögð hefurðu fengið fólk hefur stundum

fundist þetta vera klúrt og talar um að ég sé að mála hérna risastóra á vegginn og sérstaklega karlmenn spyrja hvort ég sé virkilega að teikna

á vegginn útskýri fyrir þeim að þetta séu æxlunarfæri og útskýri líffræðina já einmitt píka og þá fá þeir að komast að því fimmtíu ára hálsinn á mér er ekki maginn þó ég noti hálsinn til að kyngja líkamsræktarstöð hvaða svona hafi að svona verk hafi á fólk sem kemur hingað að þetta sé bara sjálfsagt að geta horft á

á óvart af hverju ertu að setja og það eru konur

að setja þetta á vegginn af hverju ekki af hverju er sjálfsagt að labba hér um og sjá typpi út um allt og sæðisfrumur án þess að hugsa um það af hverju er sjálfsagt að horfa á konur eða líkamann og sýna líkamann en við getum ekki sýnt fæðingarstað okkar þættinum er þá lokið í kvöld en við minnum á þættinum er þá lokið í kvöld en við minnum á